د سکې په دواړو اړخونو کومه لیکنه او یا هم کوم مهر چه لګول شوی دی دا د سکې - دا د سکې د جعل کولو نه مرسته کوي او د دې جعل کول ستونزمنوي، د دې سره سره د دې په تاریخي توګه ارزش لوړوي، او د سکې ارزش ته یې وده ورکړې.